لأ اني بنفضل انه نكون انا وعدوي عن اني اكون لوحدي <hesitation> انه انا وعدوي لوحدنا محبوسين في متل هيكي جزيرة ما بكون بعتجد انه ما بكون بدنا اشي للعداوة ولا انه يكون يعني كل العداوات رح تنتهي لما يكون الامر متعلج بانه انا وهو بس راح نعيش او راح نموت فحتى ممكن <hesitation> هيكي شخص يكون صديجي بعدين.